وش <hesitation> أحب إن أكون رسام مشهور أو موسيقار مشهور؟ والله باختار إني أكون رسام مشهور، لأن الصراحة أحب اللوحة الفنية وأحب المناظر <hesitation> الحلوة إللي تكون في اللوحة، <hesitation> فبكون رسام مشهور علشان أرسم أفكاري وأرسم لوح حلوة.